Kwane a wobɛfa so aahwɛ sɛ nsuo wɔ wo ho abere biaa no, ɛne sɛ nea ɛdikan no, wosɔre anɔpa a wobɛtumi aanom nsuo cup baako naa deɛ ɔboro saa. Seisei yɛbere a yɛwɔ mu yi awia bɔ, awia bɔ paa nti wanhwɛ no yie a wo ho nsuo nyinaa bɛtumi aawe, nti no deɛ ɛbɛma waahu sɛ nsuo wɔ wo ho anaa nsuo bɛtene wo ho aakyɛ ne sɛ bere biaa no wobɛnom nsuo akyɛ aa dɔnhwere biaa wobɛnom nsuo, dɔnhwere baako biaa wobɛnom nsuo na wobɛdam nso aadi aduane a nsuo nsuo wɔ mu. Aduane nsuo wɔ mu a, aduaba bi a nsuo wɔ mu paa a wodi a ɛma nsuo gyina wo ho ne watermelon. Nti sɛ wonam na wohyia bi a, wobɛtumi atɔ bi na wanom, ɛbɛma nsuo agyina wo ho, ne wodidi wie nso a wobɛnom nsuo, wobɛnom nsuo beberee ne wobɛdi nnuaba bi te sɛ ankaa, ɛno nso nsuo wɔ mu paa nti kwan a wobɛfa so a, obi nso wɔ hɔ a na ɔpɛ <hesitation> anonomdeɛ <hesitation> anonomdeɛ, Fruit juice Fruit juice nom, nti ɛno nso wonam a wobɛtumi atɔ ɛno nso bi aanom. Na mmom ne papa mu paa ne sɛ wobɛhwɛ sɛ dɔnhwere baako biaa deɛ wobɛnom nsuo, ɛno nso yɛ. Ɛno nso bɛboa aabɔ wo bane, <noise> asane aayi yareɛ pii aafri wo so. <noise>